Iyoo nlafita futuo <hesitation> nlaita miŋ na futu kendoo fanaŋ euh <hesitation> nte la musoo. nlafita le nniŋ a ye futuu kendoo ke. Futuo miŋ ye a loŋ ko nna dinbaayaalu, nse i mara noo, i se sutura i kana ŋayibe. I kana ŋayibe, nniŋ i ye a doomaŋ doomaŋ, nŋa kayiroo soto jee pisiko futuo niŋ a maŋ ke futuu kendoo ti, i maarii buka kayiroo soto jee. Niŋ futuo niŋ a taata a beteyaata, ali maarii ka kayiroo soto wo le kono.